هما اتنين لغتين مش لغه وحده يعني انجليزي و ألماني... الاتنين عندي فيهم مهارات بس كنت اتمني ابقي لبلب وأنا بتكلمهم لانهم لغتين مهمين جدا و مشهورين في العالم كله, وانا حبيتهم جدا